میں اکدم کالم اور کانفیڈنٹ ٹون میں، رے بھائیو اور بہنو یہ آپ کا کیپٹن بول رہا ہوں۔ ہم ابھی ایک چھوٹی سی طوفانی ہوا کے بیچ سے گزر رہے ہیں، پر فکر بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ ٹربولینس اکدم نارمل ہے اور ہماری فلائٹ اکدم سیف ہے۔ سیٹ بیلٹ کو ٹائٹ باندھ لو، آرام سے بیٹھو اور اگر ضرورت ہو تو اپنی کرسی کے پیچھے جیب میں سیفٹی انسٹرکشنز ہیں، وہ سیفٹی انسٹرکشنز پڑھ لو۔ ہمارے پلین اس طرح کے ویڈر کو آرام سے ہینڈل کر لے سکتا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کا۔ <hesitation> ہائی ٹیک سسٹم ہے، لائٹ لے کے ہم یہ پریشانی بھی پار کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کا جھٹکا رہتا، پھر آسمان میں ہم اکدم سموتھ اُڑ جاتے ہیں۔ شکریہ اور بس مزے سے سفر کا لطف اٹھائیے۔